Injé gujéék gaan noomé gujéék ganja iŋa mé miin iforatu go goomé gayihéén gafat béjoow ébajul sigol iya gafahoom pépé nikando muting niwook ékolong nak imojul do niyihéén ununukoom kun jaraam ukumasé gabuk ninoméén nak iŋar nikuroro sin buganoom; gagu gujéék nak ijéék mé miin iŋa nicoho.